وردة الأوركيد من أجمل الورود اللي شوفتها في حياتي لأن ألوانها وأشكالها كانت متنوعة جدا وشوفت كمان وردة اللوتس وكانت الوردة دي بتعتبر إن هي رمز للجمال والنقاء في ثقافات كتير جدا، وشوفتها وأنا بصيف في إسكندرية صيف ألفين اتنين وعشرين كانت موجودة حوالين المبنى بتاعنا يعني.